Fulfulde, emi yiɗi woolirgo e fulfulde, gam ɗemngal wonta ɗemngal mi roni, kanngal mi arti ekkitaago daga dañooɓe am, kanngal mi ɓuri waawugo.